N- namako eo amin'ny dimy eo zao gny isan'ny namako, de gny be ndrindra gny eo amin'ny <hesitation> quarante cinq ans eo, de ny farany kelikely eo amin'ny <hesitation> quinze ans.